عشان تثبت برنامج على هاتفك اول شيء افتح متجر التطبيقات مثل <hesitation> جوجل بلاي او اب ستور بعدين في خانة البحث اكتب اسم البرنامج اللي تبي تثبته لما تلاجيه اضغط عليه وبعدين اضغط على تثبيت او تحميل بعد ما يكتمل التحميل تجدر تفتح البرنامج وتستخدمه مباشرة تأكد انك متصل بالانترنت اثناء التحميل.